Ka kafshë si kërmijtë dhe peshqit e shpellave që, edhe pse kanë sy, kanë një shikim shumë të kufizuar ose të papërfillshëm për shkak të mjedisit ku jetojnë. Ktò kafshë mbështeten më shumë në ndjenja të tjera, si prekja ose nuhatja.